<noise> Misy aretina tokoa ny saka, raha hita matetika eny amin'ny fiarahamonina, nefany izy io miankina amin'le fari-piainan'le olona misy eo amin'le toerana. Misy ny kare- aretina kankana, mihitsam-bolo ary ny mivalana.